Eeeego, ebyo ebisoro byegerahangana hati kuba lengeera oyina ebisoro byaawe byo' muka n'kembwa ne'njango oyine obwiire obunyakuheraho e'njango ebyokulya no'bwiire obunyakuheraho embwa ebyokulya. Obwire bwembwa entungiramu eby'kulya bw'kubba no'zetta kuziha, enjangu neija ha'bwokuba nemanya haliiyo ebyokulya. Hati, no, wekaguuza enjango yo ekegadi ngu'esaha ezo bagaaba eby'okulya habwokuba ekegeera hambwa.-